Le or nchatmen nak este bencha' zanda tiempa' nzoza' nkenu men zyn nkenu men, nchatmen tzi orna, xop orna <hesitation> per lo jwa'n ndab lo gatpa'men nak xon or, jwa'na za nawe' nzo lozomen, nzo nagal nzo lozomen par kemen zyn tidib wiz naweba' este ndamen lo rzynmen na' naktey jwa'n gabmen na naba nchou yek men o narax ndyakmen per jwa'na ndabloy gatmen xonpa' or jwa'na naka'.